ما بعض الموضوعات التي دائمًا ما تكون سعيدًا عند التحدث عنها؟ أكون سعيد يوم أتكلم عن الذكريات القديمة مع الأهل والرفاق وأحب أحكي عن السفر وأماكن الطبيعة اللي تهدي النفس كمان أفرح إذا تكلمت عن الهوايات اللي أستمتع فيها والأشياء اللي تعلمتها بالحياة